أيا مالا خطرا هاذي العايله تع ل تع الزواوشا، مالا أيا مالا <hesitation> ضاعو ملقاوش الطيرين نتاعهم مع صحابهم هاذوك، مالا راحو بدلو طريق ستناوهم راحو رقدو ستناوهم حتى العام الجاي، العام الجاي كرجعو راحو تلقاو مع العايله العايله نتعاهم و هيك الطيور باه يروحو معاهم العام الجديد، هوما هذاك العام بقاو ثما راهم كاش ملقاو كاش خزين و لا كاش حاجه.